Amiko manokany zao gny fopba handaminako gny armoara mikorotaky: voalohany aloha aborako tagnatiny tao iaby iabiaby, de bakeo ampidiriko alamina tsiraidraiky agnatiny ao.